Magina lebih megai mappile pake motoroq iyareqga oto nasabaq iyero motoroq e magattiq narekko macetki nedding iyola macet e narekko buru-burukiq naulle magatti ipajokka motoroq e